देखो भाइयाँहरो कहबे के लाने वैसे तो जरूरी तो कछु नइया। लेकिन प्रोद्योगिकी से बाहर निकलबो और डिजिटल दुनिया से बाहर। निकलबो यानी कि उसे अलग होवो जरूरी नइया। कैसे कि जो प्रोद्योगिकी होत हैंगी। ऊमे उपकरण और तकनीक को आविष्कार हैंगो। प्रोद्योगिकी में तकनीक और आविष्कार हैंगो। प्रोद्योगिकी में परिवर्तन तकनीक को आविष्कार एक तकनीक में सुधार को निरंतर प्रक्रिया होत। हैंगी जो ई उद्योग या समाज में अपने आप प्रचारित करी गई हैंगी। डिजिटल प्रोद्योगिकी डिजिटल तकनीक में डिजिटल डिवाइस सिस्टम। और संसाधन शामिल होत हैंगे। जो डेटा बनाबे ऊका संग्रहित करबे और प्रतिबंधित करबे में मदद करत हैंगे। डिजिटल प्रोद्योगिकी को उद्देश्य सीधो सीधो होत हैंगो। जैसे ऊमे जो कर्मचारी होत ऊकी उत्पादकता। और दक्षता बढ़े ओको मुख्य उद्देश्य यही होत हैंगो।